<hesitation> ayya pfwong n kan yya pfwong bu̱ gomnati n pffui, nyai u̱ <hesitation> ʒo ui kop <hesitation> nswale nturo bu̱ swak bu̱ a̱tat, nyyi kiran aya npfwong a n shyi yya na ni na shyi bagungang, n yya pfwong kayal karyyi, n kae kuyak n kap nkyang, n kap adamkali nkap yak kpat n kap myat, awon n si bvon braky nlyang nʒwa da ni di myon ni, n brong yon agric, kanʒa krok ʒa tat hywan tat, ʒu tat sati naai, sati pffon, se ʒu naai kok awon ndyap awon npfwong nʒan na n shyn nyyi kayat karyyi na, a nyang kabowa, u pfwoi, <hesitation> shok, nfwoi bashekamit <hesitation> u wrang nkyang yak won u n kiro nkyang kan shya kran <hesitation> kurai nkyang n sak ku̱ aa ba̱ wrak krum awon n bvon ʒaap. Bo npfwong nfwong n kan yya ni dai na shyyi bagangang, na ryyi babunkate